Kassõ kotsilõ arvatas, et nä hoitvaq umma perremiist veidemb ku piniq. Et nä ummaq nigu kur'õmbaq ja inämb hinnäst täüs ja, ja sääntseq, olõ-õi nii sõbraliguq eläjäq ku piniq.